Efia amimaŋ kalo elaaro mogio, amiñahuyeḃan kaḃãe nimbie niźoe nikunee, amiñaené waku níĵeen añaḃaniḃee niġareġen nehõs eñahõs eḃaan ninae níḃe nibuna niɭẽe. tóroeñalaa amiñani noasohulaemi, nileḃumbonina, ahaŋu kakaero kuna buduñ, kuśeŋ buduñ.

Díel wa ehiŋ, kañaefia hani źipuoyom, añaḃanineeyo amiñaźonalo niźoyo nikuneyo, nimbie níḃeyo nikariron, amiñaźoné waneɭoya káne waku miźixaminé añaḃanihuyen, niźaniḃeni timefia ninée waku níhuyen, níḃee nikareġen, mimaanéemi nimuźamuhoren muñahõs niźaniɭeen niḃunaa. Defiabi ahaŋuġaḃee yaŝeŋ kuŝeŋ kúriga nileḃunaue kaɭo arẽe; eerexaźen amiñani aleenalo kaɭo arẽee, añaenalo nisae káḃe nimma nexunemui, nexunanale nefia rumunda rumunda enale. Aminaźipuo, amiñaźoekunen aḃaan nihuyo añahuaḃan, kásoo yí yewaźemo kupapa ġúḃe bahale bureb níġudiel kaŋelen, kiġaŋelen kiġi níġuḃelo bañõḃo bahiemi, fihuono nohanenetiaho, oñahalo noyadale mupuomo muɭee. Mimupuomi ahaŋumo ġáriin bokuŝeŋ ġúfiġi kuŝeŋ kuḃei. Moniġudiangen níġarui kooreḃaŋen kaɭew bórotis koniġuźoneḃan biḃañõn bíḃi níġuḃe. muśe niġuḃeniokuoh níġuḃeḃolo melele nadili nañanionau náḃe nikiġarosu, moniġarosu óleli naxarenkolo. Nakaoriŋo hóboho amooġo aerelee níġarui amooġo aerevũ míbulo kárui buɭiźimi, amooġo aerevũ kadie baõḃo buḃiele tóro. amiɭeġu nefia bareini káḃeni timineɭoyami éfiriġo, ahaŋun kanaen, níhuyen vúo, efifiae miame, níhuyen vúo. Muźiarukalo nikunee. miaxomi baśambo, níhuyen vúo, vúo ɭã nitataan kutĩġo moafiamikalo muḃayu kú. Amiñahuyen aḃaan nimbiena mukiśu, nisisue monimuɭie kasisu. amiñaḃe mimukiśumi nisisue, defiasi ehaŋuġala beġuna ġúfiġi, kuḃei kunaoro Nelaamimi barenée eerexaźen, níḃee noxuo, asisu níḃemukiśu, níḃemuki búduñ kalo kokoḃo muġurezindo mereḃakalo mimi néhel añaeḃemukiśu néhel aminau defiadi káɭeloolio, ímieṗisa amileheli mereḃelo muliśu. muṗe esose alemeźa káḃe, aledoḃe mukiśu. Mukiśu muzim defiadi míama. Amiñaenalo katia, níḃeelo nima, mamo amiḃémo noɭumi nímukel, añaḃaikumo aḃanileḃuḃé míi nikune nisũ bĩri bĩri nikune. Añaekune aḃan, niźaniné nehũ neiefia tirumunda rumunda elamule. Ahiŋ mónaḃe kañaefia bareḃay káḃemuḃaḃule.